א עכטע טייערע צימער אין א האטעל קען קאסטן אנגעהויבן פון טויזנט דאללער אדער אפילו צוויי טויזנט דאללער פאר א נאכט, ס'ווענדט זיך וויפיל שטערן האטעל ס'איז און א ביליגע קען קאסטן זייער ביליג. ס'קען זיין הונדערט דאללער ס'קען זיין מ'קען טרעפן אפילו ווייניגער אין א ביליגערע.